Okukalamwenyo kuli nawa oku kalamwenyo oko uli wawanenenwa kwaasho una, uhena oupyakadi ouna wapumbwasha ndadini okutumbula ngee paholoka eemito dopashimaliwa oto dulu okuwanifa aishe oyo topumbwa nonande ito dulu oku ilandapo aishe okutya aike kutya otodulu okuu wanifapo eembumbwe dimwepo daasho wapumbwa osho haiti kutya oko oku kalamwenyo kuli nawa okukalamwenyo kuli nawa, oku lalamwenyo oko una olukalwa una eumbo shaashi ngeenge owatale mopaife onghalamwenyo oyaninga ondilo otuli moushimba omu ovanhu otava hiila nenge tutye veli mee renting ndee omunhu shaaike amono okashonanima kaye nenge oshimaliwa shaye nena ota shii ashike hiila. Iyaa onduudite kutya oko kushi okukalamwenyo kuli nawa okukalamwenyo kuli nawa ouna una olukalwa lwoye mwene hano itofutu oshimaliwa shonumba komunhu opo umone omulele ndee ouli meumbo loye mwene okulalamwenyo kulinawa natango, okukalamwenyo oko yoo kuna oilonga, uli holongo honyangadala apa naapenya tomono oyuuyemo ino likololela kovanhu ndee owelikolelela kwoove mwene nenge tutye koyuuyemo uli homono. Okukalamwenyo kuli nawa okukalamwenyo yoo kuna oudjolowele una olutu lilinawa todulu okulinyenga okudja apa fiyo opapenya itookeme nenge uhena ouyehame washa ohati oko okukalamwenyo kuli nawa kwoo okukalamwenyo yoo kulinanwa natango okukalamwenyo una emanguluko loku linyenga kutya nee pamwe omanendafano okuya kofamili nenge tutye koo kaume oko haiti kutya oku kalamwenyo kuli nawa. Nolwaxuuninwa okukalamwenyo kulinawa okukalamwenyo oko kuna ekwatafano pokati kovanhu novanhu nenge ekwatafano novanhu vakweni hano uli hamweendafana nouli hamupopi novanu vakweni pehena nande omangwanyaulo onumba muli muna eudafano nyee omuna ombili nohole.